افضل طريقة نبدا بيها يوماي لما نقوم بدري ونصلي ونكون محضرة فطاراي ونجهو عيالي. ويكون في روتين يومي مظبوط ماشية عليه، إن انا انروق المطبهخ ابتاعي وانروق الصالون والليفنج رووم، وانهوي الاوض ونظبطها، <noise> فدي بداية يومي مبتاخخدش مني مثلا ساعتين. ولو في عندي زرع نزقيه ولو في غدا انحضره فبالتالي دي افضل طريقة نعرف نبدا بيها يومي كل يوم. ودا روتيني ثابت.